من وإحنا صغار دايما نحفظ القصائد والأبيات الشعرية، ولكن هذي الأبيات والقصائد الشعرية كانت ممتعة، وأنا أشوف إن هي مهمة إن الطفل يحفظها، لأنه الصراحة هي تقوي الذاكرة، وتنمي سرعة الحفظ لهذا الطفل، بعيداً إن هذي الأبيات الشعرية مفيدة ولا ما مفيدة.